ايه هي التمارين اللي بيحتاجها الكلب يوميا؟ الكلب بيحتاج انه يتمشي كل يوم الصبح بدري مع المدرب بتاعه او مع صاحبه عشان هو لو متمشاش كل يوم ممكن يجيله اكتئاب فهو بيحتاج انه يتمشي كل يوم وممكن في البيت مثلا بيقعد يلعب بكوره مثلا او بحاجه فيتنطط كتير فدا بالنسباله بتبقي رياضه ويقلل الأكل شويه لو بياكل بكميات كبيره جدا فبيقلله شويه الأكل المجفف اللي بيجيبه من برا او سواء اكل بيت وبيلعبه رياضه كتير اوي او بيخليه يهري كتير اوي في البيت وبالتالي كمان بيتمشي الصبح فبالنسباله دا رياضه كافيه اوي.